Ukundi ukole matyoe shika kabisa wekya kamoute mafkra fofomtoueni wakiya foo kwasha kwanza kushika ndo hoo lile ukimi toho lilue siesi utakolioulie kiasya mafikra ye ngivo mtu nivo.